Einjo ji nakke olo-oloa nu ku ka mallakia <hesitation> ulara <hesitation> ulara <hesitation> ka injo ulara iya njo nu'leme-leme ku sa'ring manna nu caddi intu nakke nu malla intu ulara iya ka nu ntepakua injo nu paka ta'ga-ta'galikgi nu'leme-leme nampa apalagi ka punna ulara lompo minjo apalagi punna ulara lekleng wohh ka injo ulara leklengnga injo nu rie bede anunna injo bisana nu rie <hesitation> racunna injo bede <hesitation> injo ka punna na kikki ki injo ularayya injo ulara leklengnga injo nu biasa bede injo nu balloji ka punna salama jaki ka nu biasa <hesitation> biasa setengah mate kali jaki injo punna setengah mate maki injo-injo punna maing maki na kikki injo ulara leklengnga injo <hesitation> lannying kale ji pole doik a injo lampa tarile ka injo tala sambarang to injo tau ngilei injo tu pada to' ji injo biasa sanro-sanroa injo ngilei injo na assa-assalaki na baca-bacai ii <hesitation> anu todo injo nu ku ka mallakia <hesitation> balaho ka injo rioloa injo ri caddiku injo-caddi ji ja injo na tinro a na alle-na alle a na kikki jari o punna ngitte a intu balaho o nu liba malla ku ka rie ku sakring <hesitation> apasse injo do rauma a injo di balahoa injo malla a.